Soa ny miay a canada satria firenena farany izay madio manerantany da i koa zany tena manome fomba fampianara soa indrindra hoan'ny mpianatsy da karama tsar hoan'ny mpiasa avao koa.